Toh <hesitation> u buŋ o u gounati ushi iya a pkei ni inteh, oteu hane. oteu hana asho teu a tengashe a ben yir kamu a jaw intech ubiŋ e iram eteh shi he nu obeh okaduna gabadiya no ebe aa agoŋ inteh nu oteu hane a hweŋe intee na ekapa anang e inti wato urogo saidai ubiŋ eye ushu na jawi intech iya eche keshiyi ni ejee kuna ke bama nu gounati ujawi inteh ejee she cheta bike shoni a jee she cheta, a neke sha baa dege obeeh edeŋ a baa ana gosha abiŋ ni heneke to uje keshe tare dokɔ i gbam ete she kapa i ramgbe shi tari ikau sho shei. keke kau ucita he keke kaw u majina ke kau a gutama ke kau ēwhi, abiŋ ra re keke kau ni oteu hane kuma abin ano yo tuk kesher kena gɔɔi iban. to ma ubiŋ eteh she bema nu u gounahi umabu kpewiyir a toŋe. kusa amek u kou eyechana da keke shone ela eyema anere yibije are a shohum, abon kana goshihe a meh shre doŋo anera kpna ê eche anera a wake eche abubuwa <hesitation> a biŋ sha sha dai eteh nu ochui elo she sho keke gui i baŋ e nkɔɔ ama ate toŋi amekukou incehene elahano eseche ecoka nere yibijɛɛ bom ma ha guna. Ha shobo udee téé mi ubiye ni idoo abgete inai ijii toh ocucek ushu je ubiŋ e hoo a nyi aka shonu u wahala ushu jeeh abin ochochek don here abin she hoo asheyo aneke anera ba a gashi ushi véé a naŋ eti eteh ba ale bo teh aka tara sheniko ujeh imbaku. ú gounati bushu dem ma jaa inteh udɛɛ ugee shu she, nu yi oteu hana daa esho nike sho ni ejee to unjeh gote u gounati tu maye ni intech e hweile kuma ubiŋ o u govnati su tamika usu baŋa numa kpehwin ten shou be abin. A ka tuk a biŋe ram aghoh, wato e hwɛɛ o uzamani abiŋe ke ni esa uba ku shonu udubu u nyin a dubu a hwei ubaku jɛɛ n ejɛɛ ushu neni ŋo ubuhu u niyin ubabu tan na a bin a ŋo nu banu u gber, imi in chenlenen irange ye inchen iraŋe ma ub ku taru u seŋo ni ichibi usunu chau denu ukau toh ujee u gounati ubaku na jawi intech ba dana jawi enteh eáá etech sha tuka ni irange teh na a biŋ a teh na kapíí ke taka achete iram ghe uje ke shune gone na yoti him bo e hwei coko ubiŋe ete ke shina akpeí konya sha yeh <hesitation> u nbiŋ udɛɛ ubaka sho ni i heneke hashu u shunu guni na hwáái eháa. na hashi oce ecihi oceh nu ujeeŋo ejɛɛ choms.